Võro kiil, seto kiil, mulgi kiil, tarto kiil, eesti kiil, soomõ kiil, läti kiil, kar'ala kiil, <hesitation> saami kiil, põh'asaami kiil, lõunõsaami kiil, vad'a kiil, liivi kiil, poola kiil, s'aksa kiil.